Misió tɨ ntáde vaꞌa ni a misiotɨ ntáde váꞌa ni ña akakuáꞌa mol molituún kakuáꞌa moli cuan a kagido cafeé kaakaí ka ío vidavéꞌni kaío vida véni kaio refrescú kaꞌio pastel kunūu cafei kunūu canela vá chi váꞌa ciꞌi vá thi váꞌá xi ꞌɨta sá kafeñɨ canela o seachokolatɨ ne váꞌ chi váaka inuu chokolatɨ ñaꞌa ñaꞌdanuchiꞌ vi dí ñaꞌadanuci ñá katɨ chokolatɨ vá chi váꞌa chiꞌi hoklatɨ vá chi váꞌ ca itá ñuꞌu vává chi váꞌka inuu komída váchi váka inuu comída ntio kaiú nedemisiotɨ.